Ieka, misy karazagna hanina, fandrahoan-kanina sy haiko magnano ananzy a nefa tiako hianarana fa le toerana hianarana ananzy zany ndraindray manahirana loha hoe akaiza ahitako ananzy fa de tegna misy zany karazagna hanina, fandrahoan-kanina tiako hamboarina, ôhatra hoe misy karazagna paty regny de maro be se isan-karazany manko agnanaovanjareo ananjy, minana ananjy amin'ny hôtely foana hitako fa le fagnanaovagna ananzy sy haiko de tiako hianarana.